د ګرمۍ څپې ما ته د تنفس بندېدلو، د زړې برېښنا پرې کېدو، او د سړو اوبو ارزښت را یادوي. دا حالت ډېر سخت وي، خو هم د ژوند یوه بله بڼه ده. زه د هغو ورځو یادوم چې لمر به سخت تود و، کوڅې به چپې وې.